Sɛ abofraba kͻ egyanan anaa ͻwͻ dɛ esesa abofraba ne daepa a ͻbͻ no a, dza ͻwͻ dɛ eyɛ nye dɛ ibeyi daepa dadaw a ͻbͻ no no. Na iwie a na edze apepadze edze apepa n'ase ma hͻ nyina atsew. Afei iwie a na edze fofor a ͻwͻ dɛ edze bͻ no no edze abͻ no.